मका ज्या ग्रैनचि वलख आसा ते म्हुटल्यार हरभारे, वाटाणे, दाळ, उदीद, काळे हरभारे। चावली, नाशणे, मटकी, बाजरी, मसूर, राजमा, गव, <hesitation> चण्याची दाळ, हर्वे वाटाणे, धवे वाटाणे।